Printer tüütäs nii, et sääl massina seeh om <hesitation> sääne väikene värvipakikõnõ vai sis tindipakikõnõ. Ja sis <hesitation> tuu massin <hesitation> võtt <hesitation> paprõ sisse ja sis häste kibõhõhe värv täpsehe sinnäq paprõ pääle kõik, mis saq tahat.